खनिथ्रम का उद्देश्य भूमि ने खोड़ना सामग्री न हटाओ और बाहरी कार्यालय शरण बना हुआ है। कि मशीन मुख्य रूप से निर्माण खत्म कृषि और बुनियादी ढांचा विकास का काम आवे। खनिथ्रम का उपयोग भूमि में गढ़करण मिट्टी नियुक्त कंक्रीट और चट्टान ने हटावे लाने होवे हैं। भवन सड़क बंधवा पुल बनवाने बहुत जरूरी होता है। खानन में कोयला खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधन में जमीन बाहर निकालने मदद करते हैं। खनित्र ने एक मजबूत बहु बाल्टी और घुमावदार केबिन हो गया। जॉन ई मशीन में हर दिशा में काम करने सक्षम बनावे अधिनायक का नेतृत्व का उपयोग होता है। मशीन का उद्देश्य स्वयं से बचाव और समय से काम करना और भारी कलंज से स्वं बनवे है खनित्र आज नितमान कोर।